Cumpleimenti e ses propi staita brava, cume l'as fait a fete prumuvi? To capo al era sempre ën po titubant, al era ën po parei, cuindi ëntà che l'abie propi fait ün travai fantastico e, pöi se ti më spieghe cume l'as fait cercu d'felu co mi parei magara la prosima volta pierìu co mi 'na prumusiun e purterìu cuai sold d'pi a ca, grazie